Ma ëjt's dun ya ityë jue da dun ya, tokatyë je iukë tubë, tokatyë je iukë este iukë xa'ambë, wi'inbëkyë iukë ijpë y naxpë je tiempo jedun tokatyë ma jadun je ayo'oy pyojën y awynkë je t'siadyuy.